El dos mil i quinzi es un añu que mayolmenti lo tengu asociau alo políticu. Hue un añu en que la política muó como la tenía conocía enantis i entrarun al juegu partíus comu Podemos i Ciudadanos... y yo, que avía siguíu la movición del 15M d'añus patrás, pos golví otra vés con ilusión i con raviña a manifestacionis i juntaeras tras d'apreval el Goviernu la Lei Çalamu essi añu; i me dio, amás, muchu coragi el vel una tupa de casus de malineu... con tó essu las mis convencionis políticas se golvierun más huertis.